كنفضل نكون رياضي مشهور حيت غادي نقدر نحفز الناس باش يمارسو الرياضة ويتهلاو في صحتهم. الرياضة هي وسيلة باش نحافظو على الجسم ديالنا، وباش نعزو التقةفي النفس ديالنا، و كنحاربو بها التوتر والاكتئاب، وكتخلي الناس يحسو بالطاقة الإيجابية. و كرياضي مشهور، غادي نقدر نوصل هاد الرسالة لناس، وخاصة الشباب باش يتبعو واخد نمط ديال الحياة لصحي ،.